<hesitation> o kokole inne awa owatu o okonamo meeke lepo taidau walupe, opong ninawalogo aa ngang pemili koi nau otoko kokole enang penang nala uleng balung teng enang inne innalamadake teng kokole kapataketai wau uko, teng wau itoko panna alu, tewoi wakanne pemilike teng enang teng kokole temo waikesio tei <hesitation> kokole sikaba. Teng tenne anne innalamadake teng waiwaikala waikes tei kokole lukauto'io panna unang tenne waikeske wi'i weko, tewango apasno tee melang tee kokole okonamo taidau pee opong opong opong awa meeke ninang oi moskai loida nee nammee okonamo wi'umanawa kokoleke tee wi'uwalupe. O kokole nala ama ama kosa lelegas tee peekela wakang kalako gawitoko. Tee o kokoleke meeke okonamo awanga, awanga meeke wi'uwaluko o enanne ninang moskai loida o amie peekalai wi'upenawa, teng inne o kokole awa owatu o polo keka liduie <hesitation> enanneka polokeka liduie. Awago tewa menabas tomai late lama ninang kokolena kudakaweliaingna. Tee kokole loida tee solialawaloda lako mokamoko, teng awago awa owepe tee meelang kokoleke nammee okonamo taidaupe opong, opong okonamo meeke awanga wi'uwalupe. Awaga tewo wikang oto oto mokabuli tewo kokolena enang lepo wikang kalako otoloko, tee o poloke tee okonamo powainang tee taidaluwai la okonamo nee, tee ninang lake taiduwaluko tee taidawepe. O kokole nala awa owepe tee ama amakosa tee nammee okonamo meeke taitaidauwaluko tee menabasto opong tee melang taidaupe opong tewogo palapaalana.